एक मानवीय जीवन भगवान के दिहल सबसे अमूल्य और रचनात्मक तोहफा होला। धरी पे कई प्राणी बाड़े जौन जिये खातिर रोज अथक प्रयास करेलें और ओहि में से एक मनेयो बा लेकिन मनाई के लगे एक बहुत विकसित दिमाग, सोचे के क्षमता और आपन तकलीफ, दुःख, दर्द बतावे खातिर बोले के क्षमता बा जौन हर प्राणी में नहीं होला। मानविय जीवन पउले खातिर हर एक मनई के प्रभु के <noise> शुक्रगुजार होवे के चाही और आपन जीवन सफल करे खातिर मनई के अपने प्रकृति प्रदत्त शक्ति के सदुपयोग करे के चाही काहेकि कऊनों भी अन्य प्राणी मानव जेतना विकसित नहीं। ईही नाते ओंके ई आभास रहे के चाही कि मानविय जीवन के मोल बहुत अधिक बा।